हवाईजहाज उडन ताहिँ कुछ महत्पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धान्त काम करत हएँ । सबसे प्रमुख सिद्धान्त एरोडाइनामिक्स हए । जाकि व्यख्या सरल तारिकासे करन मिलत हए । हवाईजहाजकि पंखामे विशेष प्रकारकि आकार होत हए, जो हवाकि चापमे मद्दत पुगात हए । पंखाकि उपरको हिस्सा सिधा और तरेको हिस्सा थोरि गोलो होत हए । जब हवाईजहाजकि इन्जिन हवा अग्गु बढात हए, पंखाकि उपरको भागसे हवा जल्दि–जल्दि जात हए और तरेको भागसे हवा धिरेसे जात हए । जासे पंखाकि उपर कम दबाव और तरे जाधा दबाव सिर्जना होत हए । जहे दबावकि भिन्नता पंखाके उपर तानके उडात हए । जाके लिफ्ट कहो जात हए । छोटोमे कहाओ त हवाईजहाजकि पंखा जल्दि और धिरे जानकि कारण हवाईजहाज उपर उठत हए ।